Gny tamatesy agnaty boite, izy io nofa mivoha da tsy hay tahirizy ela loatsy. Izy mbo mbo mihidy igny aloha zany dra firy tao, no hotraky tsy voazaka agnatin'ny gny date de péremption'ny ao, hoe zao, da tsy magnahy izy no mbo tsy lany daty izy da tsy magnahy. Fa fa nofa mivoha gny tamatesy agnaty boite da eo amy dimy na fito andro eo avao gny farafahaelany aloha gn'azo itahiriza anazy, gn'azo ampiasana anazy no izy agnaty frizidera sy ny tariny. Fa zay gny farafahaelany aloha.